Agua kaovireta, temiti ia, javoreta, aro reta fideos, nese, tupapirereta jaeramiñovi aeki oata yave ñae opa jokua <noise> jokua misi aeki